د ښار شور ما ته ژونديتوب، خو همداراز ګډوډي او بې‌وقفې حرکت رايادوي. دا شور د موټرو هارنونه، خلکو خبرې، د ودانیو کار، او د ژوند بې‌درېغه چټکتیا سره تړلی دی. کله چې د ښار شور ته فکر وکړم، نو ذهن ته مې د یوې ګڼه ګوڼې کوڅې انځور راځي — چیرته چې خلک په بیړه روان وي، هر څوک خپلې ورځې هڅه کوي، او ښار لکه یو لوی، ژوندي ارګان پر مخ روان وي.